أكمل هذه القصة: في أحد الأيام، ضاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة كانوا يطيرون مع السرب، لكن العاصفة فرقّتهم كانت الأم والأب خايفين على صغارهم، فراحو نحو مكان آمن تحت شجرة كبيرة وبعد فترة، بدأ السرب يظهر في الأفق، فطاروا خلفه حتى عادوا الى طريقهم بأمان